Kono lavadero nguena nguai lavadero, kotien kotien, tatuni madera yua kuxhitono, yu yuté xanakeno tiempo pero kuinate ihó lavadero teño dakeno nama dakeno namana ta dakeno damana ta nakeno yu'á ujun.